Ake flu dan batuk eh <hesitation> kenkengi orang orang to, nah <hesitation> ke di fit naroakito flu dan batuk. ke gejala-gejalana to <hesitation> gatal tenggorokan makati, <hesitation> <hesitation> biasa laknotar midomam to <hesitation> eki biasana rakito ke <hesitation> anu musim musim urang, <hesitation> akela di pake mangoba to <hesitation> bisasa <hesitation> pengobatan tradisional. <hesitation> Minuki rakating <hesitation> agaraka kira toba jampi-jampi mani dinu pengobatan medoreng lako piki dokter hanjuki tanai, apa pasaladinga to oba apa asanadengke oba bodreks dingo silitalung. <hesitation> Sipingtallung misal allo din diui kena kande kito kande-kande <hesitation> dona kande manu disande. Supaya kena pede para di kande mi, kemabato oba oba <noise> emto obat bodrex biasa tu dipake <hesitation> dengto obat flukadex diini to sliping duang sangalolo. <hesitation> Akela diini to obat biasa makale ki suara ki kumande <hesitation> ikurangduka ki suara ki kumande yamto.